Too pe ɓit kakapa'at kaa kwanse a ngu poonaan an kɨ ɗang naan kat naan pe ƙɨkam an ɗikɨn ɓit kakapa'at ɗe a ciin a ɗak mu naan ti lu naan ka ku ɗa cin, ɓi ku ɗa cin yi lunaan ɗa pe poonaan yi ngurum mop, ɗa cin addua yi ngurum mop, ɗa ɓal ɗɨk, ɗa mwan yi tul tul tɨ ɗa pee ekkes ɓal ɗi ngurum mop, a ɓi ku ɗa cin se ɗikɨn ɓit kakapa'at ɗe an kɨ ɗom yi a kop seggep ɗiƙn mar maan. Pe mwas mop pe ba pee lapnok ɗi an kadang ɓit kakapa'at ɗe nji an kɨɗom ya kop seggep ya kop <hesitation> lemu ɗe mop, seggep mungro mop, seggep morbang mop a kop seggep shini shini shini yi ɗikɨn mar maan ku kaɗang mop tɨ Ɓt kakapa'at ɗe nji ɗel ɓe kɨ ɗaa yak ɓiɗe ni mop kɨ so ɗi ku san ɗaa so ɗi ku njep maan ɗaa so ɗi ku tul maan kuma ɗaa pee ɓii kunya mu naan yini ɗikɨn ɓi ku an pe cin ni ɗikɨn ɓit kakapa'at kuɗi nji. Ɗaa shwan ɗi kaɗng yi naan leng arr sakal an ɗang mop ti a kat me makaranta kutɨ ki a kara man ɗi san ɓe yi an kɨ ɗom ɗikɨn ɓit kakpa'at ɗe ni ɓe ya ki kɨkyen ti ki a tan ran kutɨ ɓam san ɗi kuta ɓam ngurum mop ɗikɨn yil ɗe ni don ba a cin tong long muw kat a cin tong long ni ɓam an muw, kuma ni pe ɓam njep maan ku tul maan mop muw Ni pe ɓam yil muw ni pe ɓam ngurum muw an kɨɗom ya kat ɓi ku ya cin a kop seggep mop, a tang ran mop, a cin ɗak naan ku an ɗikɨn. Yakal ɗikɨn ɓit kakapa'at ɗe ɗaa shwan a se yi naan le ɗak pring poonaan ku mun ɗikɨn ɗe yi mu kyes tɨ ngurum mop kat poo mu naan ɗi ɗikɨn po mushere mun kaɗang mop tɨ ɗikɨn ɗak pring poonaan ku <hesitation> mushere mop le an ngu petong niɗe ɗang ɗikɨn ɓit kakpa'at ɗang mop tɨ nimu kyes ɗak ɗeni ni pe pee retyit an pwet ku kwan kɨ ɗa tong a tɨ kɨ yil mun mushere naan cin me ɓi kuni a ku poo, kat mu kat poonaan kumop pring ku liss mun ɗe ɗang mu kat. Meɓi ɗi ɗikɨn ɓit kakapa'at ɗe ɗang mu kat ngurum kumop kɨ ɗi pee sakal mun tɨ mu kat pe pring poonan ɗe ɗi ɓe ni pe pee retyit an pwet.